Tadidinao moa anao nikoragna resaka vakansy igny ah, angay! Efa misy vola angahy sena zao ka nagnino ma raha sy tanterahigna andao angay ah, andao angay fa ataovy ana reservation ah, anao manao reservation, za mandamigna entana ansena de efa depert ansena fa raha iandrandrasana zao aby de efa sy tanteraka koa zany ty raha sy ny zao no tonga de hamboarinsena ananjy.